Mi hebi admission dulluki makaranta, hande e njango mi mɓagai. Hande jumare ba misali bane han- hande jim jumare, njango jum njango jumare hande almahisa, sai kemmi derewol dulluki makaranta dun don wayanga dun don wiya nga dun teachers makaranta foraki modibbe sa'an nan nde Allah hokki sa'a sai kemmi dulluki shinade, nde kemmi dulluki shinade sa'an nan nyande altine bo dum tayi sarti mbangal am to jumare yonti, to Allah yari yonki mi mbagai. To nyande altine wai sai bappa be am sai noddi yam ɓe mbi yam noye shawara nbe ngokki yam noye hala mɓangal, bawo hirs bawo min kirtake, kambe tato sai mbimi nbe to lallai min kam ko be fuu hanka kutini raimi. Hambe bo be nbi yam to be kebai no mi dilla makaranta. Shike nan sai mbimi to ngal kam fu ngal wadi to Allah jabi yardake. To sa'an nan daga don dum nyande altine, min shiryake ba joni ko ngalda ma mi anda e sa'i ngel, to sa'an nan dun hoshi yam dum nassi mota. Min ndilli sai potiskum, diga potiskum bo sai sade, sai misau, sai shinade. Min njahi ngan mi dubi joyi e makaranta. Mɓangal kam fa mi fabbiti bangal kam, sai nde kimmin mi makaranta mi heɓi derewol shaida njangin ki mi warti modibbo makaranta. Amma har Allah wadi ngarmi njangu mi njangu mi dungu talatin e'mi njangina. San nan nde kimmin mi makaranta bo sai nde ngan mi dubi didi mi mɓagayi, sai mɓagan mi minƴam gorko. to nde ɓagan mi minyam gorko tabbitinin mi hanko o ɓangi min bo ɓawo don ɓangumi. To ɗum woni ko mi yejjitata, sa'an nan mi wadi bo <noise> ba mi dalai makaranta ngam, sai sobajo am sai jabti kaya am, nde o jabti kaya ama sai o wi mbimi mi hotai mi nɓagai, sai mo wi a'a a hotata o jabti kaya am sai o sankiti dum, nde o sankiti ndum to ɗum to hanko o har abada mi yejjitata mo. O ɗon wi'a alaji baduku barwo, to har abada mi yejjitata mo Allah hokki sa'a bo mi hebi bacci har ma mi toɗɗini mo hanko hanko alaji baduku on neɗɗo am mi toɗɗini mo.